أكيد نفظل الاحتفاظ باسمي الأول الحالي، على خاطر هو جزء من الهوية الشخصية نتاعي والناس الكل تعرفني بيه، وبالطبيعة خاطرو <hesitation> كيما نقولو عندو برشا ذكريات معايا وتجارب اللي خلتني نكون أنا الإنسان اللي دويكا، بخاطر كيف شي نبدل الاسم نتاعي شي باش يخليني نتخلى عن جزء من نفسي وجزء من الهوية متاعي وبالطبيعة يربطني بالعايلة والأصحاب اللي عشت معاهم.